أكيد الأفراد يجدرون أو <hesitation> لازم أنه يكون لهم حق اختيار البلد اللي يناسبهم، من ناحية الحياة، من ناحية الأمان والفرص، لأن هاد جزء من الحرية الشخصية لهم، <hesitation> الإنسان له حقوقه له واجباته.